Ma gemu moni tu gemu ura dagarari bo veini gemu numa o gemu motuka variguri bo voini korana goi tu ma gemu moni senagina gena kerere tu goi ma gemu moni taiminai tu gemu ura veigari bo veini tarimana asi genravini baguri ai goi gemu goi tu mogesina bo magurini. Gena kerere tu goi tu ma gemu taimiri ai tu goi tu asi bo tanu vevaneni goi tu bo iagoni bo iagomani gemu liba gaburi gari bo iagoni a gemu moni beakorini taimiri ai goi tub o iagomani vanugai bomatanuni. Bo nogi nogini bo vetau vetauni mo asi o vinirito dagararina goi tu asi bege vinimuni korana ma gemu moni taiminai tu goi tu asi o vinirito goi korana goi tu gemu libai mogo o magurito goi gemu libai mogo o iagoto goi o iagomato goi gemu numa o mogesina maki ta asi oveiato mu gemu moni o iusi gosiani tu o iagomani vanugai ma omatanuni o nogi nogini tu tarimana mogeri tu asi ma gevinimuni ema gemu moni taiminai tu tarimana goi tug e uravinimuto goi korana ma gemu moni o iagoto goi o iagomato goi tarima mako o feirito goi tarima maki moni ovinirito goi gemu numa maki tarimana evonuto goi. Asi gemu moni taimiri ai tu tarimana maki ge iaguimuto asi gemu tarima rimai o iagoto korana goi tu asi gemu moni. Asi gemu moni bo tanuni tu namo senagi gena kerere tu goi tu be vitomuni asi gemu gani gani asi gemu rais shuga korana goi tu asi gemu moni o magemu moni tu goi tu ma gemu ma gamu be tarima bege iagomani gemu numa gana gemu visitas maki asi sebo sebo korana goi tu ma gemu moni. Asi gemu taimiri ai tu goi tu bege iagui muni korana goi tu asi gemu ma gemu taimiri ai tu nagama noga murimuna bege iagoni goi mogo bege folomuni bege iagoni maket o ai geri korana goi tu libari goi tu ma gemu moni. Asi gemu moni taimiri ai tu goi tu vanugai mogo bo tanuni gabu ta gana maki asi bo iagoni gemu numai mogo bo genani bo iagoni vamoka danuri gari korana goi tu asi gemu moni o ma gemu moni tu gabu mabarana bo rauniani korana moni tanu tago bene garagomu maki asi sebo sebo kekeni asi sebo sebo bo garagorini korana moni gemu moni asi sebo be goi tu gemu garagomu maki asi sebo sebo asi gemu moni tu goi tu garagomu tu sebona korana goi tu asi gemu moni Gemu tarima rima maki asigina korikori korana goi tu asi gemu moni goi tug emu numai mogo bo tanuni gemu bo iagoni bo nogi nogini tarima geri ai bo iagoni bo nogi nogini korana goi tu asi gemu. Bege urani bege vinimuni asigina asi bege vinimuni korana gia tu libari goi tu asi gemu moni ma gemu moni taimiri ai goi tu benamo gemu liba gaburi ai bo tanuni bo urani bo iagomani vanuga gana asigina tu gemu gabu tari ai bo tanuni korana goi tu ma gemu moni. Be goi tug emu libai mogo bo iagoni bo iagomani dagara maki ilauilauri bo voirini gemu dagara maki expensiv dagarari bo gabini korana ma gemu moni sena asi gemu moni taimiri ai tu goi tu mogeri mabarari bege korini bo nogi nogini bo vetau vetauni tarima bo gofarini moni danuri no gabi gana gofa gofa storiri bo veini gurugari bo veini korana goi tu asi gemu moni. Moni nogabi tugamagiri boveini asi gemu moni bo tanuni tu lorinai korana tarimatana goi gemu ai asi be bisini korana goi tu asi gemu moni gemu libai mogo bo tanuni ma gemu moni taiminai tu gemu tugamagi maki bege sensini veiga mabarari maki bege sensini korana goi tu ma gemu moni bene o asi gemu moni tu lorinai korana goi tu geregamu mogo bo tanuni gemu vanugai Geregamu mogo bo iagoni gemu ura gaburi gari bo iagoni tarimatana maki goi tu asi be bisi iagimuni korana goi tu gemu asi gemu moni bene ma gemu moni tu goi tu tarimana tu bena goi mogo bege uravinimuni bege feivamuni korana goi tu ma gemu moni. Asi gemu moni tu namo korana vanugai mogo bo tanuni garagomu maki sebona gemu tarima rima maki viravira dia gutuma korikori korana goi tu asigina korikori bene o ma gemu tu goi tu bena gemu libai mogo bo iagoni bo iagomani gemu liba gaburi ai mogo bo tanuni bo iagoni bo iagomani bekorini taiminai vau boma lagasini vanugai bena monana asigina taimiri ai goi tu asigina korikori